Singapore nascìu nta lu millinovicentusissantacincu quannu si spartìu di la Malesia. Si sparteru pirchì Singapore puliticamenti havìa viduti diversi di la Malesia. Lu fattu di essiri indipendenti, giuvò assai a Singapore chi addivintò un paisi riccu. La ricchizza di lu paisi giuvò puru a liveddu sociali pi tuttu lu populu di Singapore. Singapore è puru china di jardina e a chiddu chi sacciu è postu nchiuddu.